أحب يكون عندي تحكم في الحيوانات, لأن الحيوانات عندها مشاعر وأحاسيس, قدرتي على التواصل معها بتخليني اساعدها, واساعد الناس في رعايتها, تخيل لو اقدر اساعد الحيوانات الضالة والمريضة أو حتى استخدامها في أغراض مفيدة, مثل الزراعة, أما اني اتحكم في الآلات, حلو بس الحيوانات لها روح, وبتكون تجربة جميلة إني أكون قريب منها.